Ome, essu tien nombri i es delitu, se llama dopagi i se supon qu'estamus contra'l dopagi. Puei sel qu'aigan deportistas que, mirandu pola su carrera, caigan en gastal dopagi peru qu'es deporti profissional,, amus, un negociu, i no hazi sentíu d'eschangal la salú dela genti paque aiga genti que gani más perras. Por no izil que si se premiti i unus se dopan más que los sotrus pos izí-li deporti ya es groma.